मै अपना घरपरबार, साथिभाइ आउ रानपरोसिभरिन संघ समय बिताइ चहतुँ काहिककि घरपरबार, नाँतपाँत, इष्‍टमित्रभरिन संघ समय बितैलेति मन हल्का हुइता । कुइ फेक काम करेबिरिया मानसिक तनाब है कहलेति मन हल्का हुइता । अपना मनैंन संघके सम्बन्ध आउ मजा, आउ गाढा हुइति जिता । एक औरेक दुख, सुखमे साथ, सहयोग लेहना दहना करति जिबो कहलेति सम्बन्ध फेकुन ओहके ढार मजा हुइति जिता । <noise> खासमे कुइक मानसिक समस्या है कहलेति फेक अपना मनैंन संघ समय समयमे बात करलेतिति मनमे उइसन नाइ मजा सोंच फेक लिग्घे हिरके नाइ सिकता । <noise> आजकालके ब्यस्त यि समयमे सबकुइ अपना अपना काम धन्धामे लागल हैं आउ हमरे फेकुन लागल होइ । अइसन समयमे काम संघे आपसि मित्रता आगे बढैलेति, दुख्‍ना सुख्‍ना बँट्लेति परबारके मनैंन फेकुन अपने आप उप्पर कुइ माया जतैया रहल आभार हुइता । उहि मारे मोहके का लगता कहलेतिति यि ब्यस्त समयमे सबकुइ अपना घरपरबार, साथी संघरिया, नाँतपाँतन संघे समय बितैना जरुरि है, ओइन संघे बातचित करना जरुरि है ।